Jngu, yu, ni, nu, n'on, jon, yatu, jni, na, the, the jngu, the yuu, ch'e, thjon, thon 'on, thon jngu, thon yu, thon ni, thon nu, kan, kan jngu, kan yu, kan ni, kan nu, kan n'on, kan jon, kan yatu, kan jni, kan na, kan the, kanthe jngu, kanthe yu, kan kanch'e, kanthjon, kanthjon 'on, kanthjon jngu, kanthjon yu, kanthjon ni, kanthjon nu, kanthjon nu, yakan, yakan jngu, yakan yu, yakan ni, yakan nu, yakan n'on, yakan jon, yakan yatu, yakan jni, yakan na, thu sientho'.